ساتونکی نېږدې شو. سایه ودرېده، او یوه نرم، خو ژور غږ وویل: “زه د یو راز ساتونکی یم. که ته چمتو یې، راځه.” ساتونکی حیران شو — خو د زړه غږ یې تعقیب کړ. دروازه خلاصه شوه.